لما احاول اتذكر ذكرياتي في الطفولة. اول ذكرى بحياتي اتذكر بابا وماما اتذكر مواقف معاهم طبعا اتذكر مواقف عادية مع ماما مثلا مواقف لما كانت تلبس لما كانت تطبخ. لما كان عندنا كلب في البيت. كمان اتذكر بابا اتذكر اغنيته المفضلة. اتذكر لما كان ياخدني على ظهره ويلعب معايا